पियरोगी जगर भर्वा पकोड़े जोकी यूरोप के संस्क्रितित प्रभाव। के मिश्रन है कुरुक में से एक संस्क्रितित परतीखोख है जोरीक। सूप में किनूबीत राई के आटे से तैयार तीखा सूप जेकी अक्शर। सोसेज और उबाले अंडे के साथ परुशल जायेंचे किलाबसा के। पार्क बीफ और मसाले से बना परमपरीक सासेज जगरा से। इसको में डिया ग्रिल करे जायेंचे सुखे और स्मोकेट फ़ल में। क्रिसमस के वेजन में खास तोर पर इस्तेमाल करे जायेंचे।